جو بريفار بيان نتحكم في الالات خير, بارسكو الالات ديجا تحسهم عندهم هداك الذكاء اللي تقد تتعامل معاهم خير م الحيوانات, مام الالات تقدر توصل لقوة الي الحيوانات ما يقدروش يوصلولها, و مام الالات واصلين لشي بلايص لي الحيوانات ما يقدوش أصلا يدخلولهم, دونك نتحكم في الالات خير من اللي نتحكم في الحيوانات